.زه شخصا د حیواناتو د ساتلو سره داسی خاصه مینه نه لرم، خو که د دې دواړو ترمنځ یو باید انتخاب کړم، نو زه به سوی غوره کړم .هغه ځکه چې سوی یو مهربانه او اهلی حیوان دی او له بلې خوا بی ضرره او ساتل یې هم اسانه وي. .سوی د ماشومانو لپاره یو ښه کورنی ملګری کیدای شی او د خوراک لپاره یې هم کورنی سبزیجات بسنه کوي .مار یو خطرناک حیوان دی او د هرچا لپاره مناسب نه وی د ساتلو لپاره یې ځانګړي مهارتونه، احتیاط او دم او دعا ته اړتیا ده چې زه یې نه لرم د مار ساتل ماته داسی یوه عجیبه خبره ښکاري او هر هغه څوک چې د مار ساتلو سره مینه لري هرومرو به همداسي یو عجیب او خاص انسان به وي .نو زه دا بهتره ګڼم چې سوی انتخاب کړم د مار ساتل زما د وسی کار نه ده په ماشومتوب کې زموږ ګاونډیان سوي درلود او زما ورسره سخته مینه وه.